Mino veinimaitdsõq om sääne, et ma lihtsält juu toda, midä mullõ miildüs. Et vahepääl määnegi kallimb vein mullõ väega ei miildüq, vahepääl mullõ miildüs määnegi otav vein umbõlõ. Et taa lihtsält <hesitation> hariligult tuu kallisus vai hind ei mängiq nii väega rolli.